komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá fyrstu barnabókinni sem kemur samtímis út á íslensku og íslensku táknmáli fræðumst um nýtt geimfar sem lenti á plánetunni Mars heyrum af nýjum samtökum um rafíþróttir og kíkjum í miðbæ Reykjavíkur þar sem jólakötturinn er kominn á stjá ég heiti Sævar og nú verða sagðar

ný barnabók kom út á dögunum sem er afar

sérstök því hún er sú fyrsta sem er gefin út bæði á íslensku íslensku táknmáli og sem hljóðbók allt á sama tíma drekinn innra með mér er samvinnuverkefni Félags heyrnarlausra Sinfóníuhljómsveitar Íslands útgáfunnar Bjarts og Veraldar og RÚV bókin er túlkuð fyrir heyrnarlaus börn og talsett fyrir börn sem eru sjónskert eða eiga erfitt með að lesa þannig að hún hentar öllum en þetta er í fyrsta sinn sem bókin kemur út á pappír og rafbók þá með þessu aðgengi fyrir all samtímis börn sem eru heyrnarlaus þau geta horft á táknmálið blindu börnin geta hlustað á söguna þannig það geta allir notið jafns aðgengis og ég hvet aðrar bókaútgáfur að fylgja þessu fordæmi drekinn innra með mér fjallar um vináttu lítillar stúlku og dreka innra með stúlkunni býr

sem kennir henni að þekkja tilfinningar sínar og hvernig hún getur brugðist við þeim drekinn birtist í ýmsum myndum allt eftir því í hvernig skapi hann er geimfarið lenti á plánetunni Mars í gærkvöldi en geimfarið á að rannsaka hvað leynist inni í plánetunni engir menn eru um borð í geimfarinu en því var skotið á loft frá Flórída í Bandaríkjunum fimm maí á þessu ári ferðalagið til Mars tók rúmlega sex mánuði enda er Mars mjög langt í burtu frá geimfarið er dálítið eins og jarðeðlisfræðingur eða vísindamaður sem rannsakar það sem er inni í plánetum geimfarið er ekki mjög stórt nokkurn veginn á stærð við lítinn bíl það er á fjórum fótum og notar sólarljósið til að búa til rafmagn í geimfarinu er

og hitamælir sem stungið verður ofan í yfirborðið til að mæla hve mikill hiti streymir frá kjarna Mars tilgangur rannsóknanna er að komast að því hvernig plánetur eins og jörðin verða til jörðin hefur breyst miklu meira en Mars þannig að rauða plánetan hentar vel til svona rannsókna mars sést á himninum á kvöldin þessa dagana nokkurn veginn í suðri um kvöldmatarleytið

rafíþróttasamtök Íslands voru stofnuð á dögunum og markmiðið með þeim er að bjóða upp á æfingar fyrir börn sem vilja keppa í tölvuleikjum tölvuleikir hafa verið mjög vinsælir meðal barna unglinga og jafnvel fullorðinna nú hafa verið stofnuð

og var starfsemin kynnt á fundi í Háskólanum í Reykjavík um helgina við viljum sjá Ísland standa framarlega þegar kemur að þessu við höfum

tækifæri hérna við erum lítil og erum með góða reynslu af því að byggja upp innviði í kringum alls konar greinar sem að við höfum staðið okkur

í rauninni engin undantekning þar þannig að sjálfsögðu viljum við sjá íslenskt afreksfólk í fremstu röðum en við viljum líka vera viss um það að við erum að byggja umhverfi hérna þar sem allir þeir sem hafa áhuga á tölvuleikjum geti komið og verið með einhverja snertingu við þetta rafíþróttaumhverfi og fengið eitthvað jákvætt út úr því út í sitt líf samtökin vilja bjóða upp á æfingar fyrir tólf ára og eldri og þær verða skipulagðar eiginlega eins og hefðbundnar íþróttir það eru aðallega strákar sem keppa í tölvuleikjum og samtökin vilja breyta því jú það er

draumurinn að ná til fleiri stelpna en líka þar sem að rafíþróttir eru svo rosalega nýtt fyrirbæri

þá ekki síður stráka í miðbæ Reykjavíkur læðist nú fimm metra hár

sem á að lýsa upp dimmasta skammdegið jólakötturinn er

í íslenskum þjóðsögum og er húsdýr hjá Grýlu og Leppalúða sagan segir að hann hafi étið börn sem ekki fengu

nýjar flíkur fyrir jólin svo eru til aðrar sögur þar sem hann étur mat frá börnunum og í enn öðrum gildir þetta jafnt um alla líka fullorðna svo gæti alveg verið að hann sé bara hættur þessum ósið kveikt var á

um helgina við mikinn fögnuð viðstaddra eigendur kattarins Grýla og Leppalúði fylgdu kettinum til byggða hvað finnst ykkur um þennan

ég borða bara grænmetisætur grænmeti það var heldur betur hundalíf og fjör í Flórída í Bandaríkjunum nú á dögunum

við bæinn Júpíter fylgdust með þegar hugrakkir sýndu listir sínar á brimbretti í ölduganginum allur ágóði af keppninni rann til stofnunar sem hugar að heimilislausum hundum og sér þeim fyrir skjóli og mat við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og sjáumst aftur á morgun